عشان آخذ صوره حلوه لشخص أتبع الخطوات أول شئ أختار له المكان الكويس و أحدد الزاويه و أتكد من الخلفيه و أطلب من الشخص إنه يرتاح عشان تكون الصوره طبيعيه و بعدين آخذ الصوره بكذه تقدر تلتقط صوره حلوه.